<noise> Gn lohatao amindreo agny da tena mafana be satria da mahatratsy <noise> hatramin'ny telopolo degre agny. Fa lafa fahavaratsy da misy lanezy gn'agny da sady manitsy. <noise>